Aaaa blunder nen ishin wonn ishi huji ishian dhib maaenan sagale akhi matunda than sagale chacharekho wonn akh maembea worrikhia yaani machugwa wonn akhanatha ovacadoa wonn akanathan yaani midhaseninn ishii dhub wonn than chireni blender Khan bisan ithibusen ishinen stima kasdhaben dhub berre kholthaa berre athin kholthu won thun khulii buburuthe lalafthee juice itathi juice cholea midhaseni dhub sokari kaskhaeni rawothen unum dhugeni